Kua tëtä jaendipo africape oï, aendua vi kua tëtäregua, jare kïraïko kuareta jeko omomoe, mbaetɨ aendu jare aesakua tëtä regua